हवा से हाम्रा कथी याद आबाइया जब हम गऊ मे लाइक राहली न त हरदम से बकरी चराय जाय त हम खुला ठाऊ मे जाय । खुला ठाऊ मे गेला से आराम से बैठ के पूरा हावा पुरुब के ओरई चलाइट ब मज़ा से बैठ के मज़ा से आख बंद कर के हवा के फ़ील करैत बारी । हवा चालला से गर्मी वी देह मे बेसी न फ़ील होइया ठंडा ठनदा लागैया मज़ा से सस्स लेके बारी निमन लागैया किसीओ चीज के टेंशन न रहैया मज़ा से निन वी निमन लागैया । उजान एउटा पटरे जाजिम बिसके सूट रहा आयतन निमन लागैया हावा चलाला से हावा ठाऊ मे हॉलसे आदमी के देह पूरा नरम होजाइया पूरा टेंशन दूर होजाइया पूरा मज़ासे बैठ के । हावा के फ़ील ला वातावरण आउंसके खलल पनि बागाइयता मज़ा से बारी निमन लागैया आउसनक मे बैठाला से ठीक लागैया खसस मे ऊहएलगी हावा के ठाऊ मे बैठे के चाही ।